Marruecos pe ko jaeko oime jokope vi ˂hesitation˃ ivieareta ivate vate puku puku jare oime vi, erei mbaeti vi iroi ete ˂hesitation˃ jaeño ko verano pe jakuvo jaema ouvi amovese pe uajaete ye ma jakuvo va ou vi jokope ou vi.